Jooni jooni kaa, walaa ko jeegon waddi e hakkille an. <hesitation> Sabii ko anndumi e niimorooji goɗɗi ɗii koo, <hesitation> mi anndaa ɗun e banngal jeegon. Kaa, jonkaa kulle goɗɗe de eɓe ngaɗa ɗun e jeegon.